ñaku lalu a ntayu sa´na ñuu yu kuu ñaku ntáku ha ntáku ntiko katyina si, lalu ntisi, ñaa mole ko´lo, tiiko ka, ñaka hua tute ntisi ha, tute ntaavi ka, ñaka kua sa´na ra miira taani yu tyi ñaa ñaka hua ni sanana nùù ntiu kasiantiu nta kuatyintiu nta lee ntiura ñaka hua iyaa ñuu ntiu ra uú ñaka hua va´a ta in vko in ku´ra ña ña sa´na ku ntáku ka kua ñaka kua sa´na ta hua íyaa in ña kuntute sée na, a viko tantaa, a nu sinu ve´e na a, takunu ntaki sa´ma ta ku´mi tiu´n ka a ña ku yó´o in hará ika kuunu ña sa´na ntáku ha tyi kuantua kuatu na kututu ika vasi na siin ñuu vasi ra ntasaka mina ñuu yo´ra kuantua na tyo sava taka nanu so ña ku taka nanu so ñaku ntáku ha saka na kiti ña ntuuvaña ra ñaka sa´na a kantu xintiki tuu ñaka hua sii ñaa hua sa´na ñuu yu ñaka kuu ntayu ña ñaka kua siamía yasi naka huaa ta viko nanu ka´ra siani na xintiki ra sa´ra ña saa´ra tani si´iri kara ntakate na kuñu ri ntakateena ra hará kuanua ve´e ra sa´ra tisona ña tyoa tyoo ni´ñuu ña ra tani ku nisinina ni tyoa ra tavana ña´ra tyana ña tyana yá´a tyana nu kantu ha´ra tani tuvi ixta ra ña´ha kasini na si na kututu ve´e tahua nkua viko kuara ñaka hua síasina ñaka hua kita luka ra ñaka ku´ña naami nta ñuu na kisimina ra ñaka hua kunina ka siasintiu kuu ñuu ntiu tyi ñaa ña´ka kuu ntayuu va´a ntiu